Kou do na yiramou ηankhi ni rono panouηa, yogo yéyi ayi yiramou loono panouηa guili guili wouro a na dji léye, a na wouyi kata soukhouba koudo na mékhé ké na fo béguéyi katti ga diofénéye. ken palé a na sabouné ηutu a na sabouné ké diosséya, angana sabouné ké diosséye dimanbé a na wankhi tan kitéηa. Yogoni yéyi wankhindi fo ni ηi makha i ga wankhidini kamaηa angana nkité ké réye a kha sirégnani.